أظن إنى راح أختار فترة الطفولة تبعى، الحمد لله أنا عشت طفولة مرة سعيدة، <hesitation> فى ظل وجود والدى الله يرحمه، ووالدتى الله يحفظها، <hesitation> بعتقد أن هذى الفترة الوحيدة فى حياتى اللى ما كان عندى فيها مشاكل، فالحمد لله عليها لحظة الطفولة.